ඉහුම් පිහුම් වලදී කොහොමද <hesitation> පොල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එක ගත්තහම <hesitation> ලංකාව වගේ රටක නම් <hesitation> ගොඩක් කෑම හදන්න පොල් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් පොල් විවිධ විදිහට පාවිච්චි කරනවා. අමුවෙනුත් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම කිරි අරගෙනත් පාවිච්චි කරනවා. එහෙම නැත්නම් පොල් <hesitation> කබලේ බැදලත් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ කොයි විදියට වුණත් <hesitation> කෑමක් හදද්දී පොල් දැම්මහම ඉතාමත්ම රසයක් ඇති වෙනවා. අමුවෙන් පොල් දාන <hesitation> ඒවට කියන්න පුළුවන් <hesitation> පොල් සම්බෝල <hesitation> ඒ වගේම අපිට සලාදයක් හදා ගද්දී වුණත් <hesitation> අමුවෙන් පොල් දාන්න පුළුවන්. කැරට් සම්බෝලයක් වගේ එකකට වුණත් <hesitation> ගොටුකොළ සම්බෝලයක් වගේ එකකට වුණත් <hesitation> අමුවෙන් පොල් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕනෑම වෑංජනයක් හදද්දී පොල් කිරි මිරිකල අරගෙන <hesitation> කිරි දාල හදන <hesitation> වෑංජන අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පොල් කැබලි වශයෙනුත් පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ <hesitation> කඩල තම්බනවා වගේ දේකදී <hesitation> පොල් කෑලි දාල අපිට හොඳ කඩල තෙම්පරාදුවක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පොල් පැණි <hesitation> පොල් එක්ක පැණි දාලා මිශ්රණයක් හදාගෙන <hesitation> ඒවා පෑන් කේක් මැද්දට දාලා වුණත් <hesitation> ආහාරයට ගන්න පුලුවන්. මේවා තමයි පොල් පාවිච්චි කරන විවිධ ක්‍රම.